Okay, mi to, mi to, mi to, ako rong. Sin va e tamam ta nane ian mi to, mi to, sin va e taman ta nane, mi to ah teleikiran va e taman esi. Asin vata raon nge veise, mi to a teleikiran va to bur me biet muir i ngei simi vono, simi sana kain taim. At least, ar si riuriu sim six kilok, ako me beit muringei simo vono. Ate ko me mutur mi eh taman. Okay tsour <noise> vovo! Tsour <noise> vovo vata pan simi vono, ta tsouk tsibour ikeim simi keber atete stat nge sar nabaot sibu bienbien ta, neis nutu tsutsui na ngou. Firstly, tee muna ngini ian bu nutu tsutsui. I murien tara nemei, eh taman teme kukuk, tangas rorong atete ra nemei se taman. Simi unan ah teleikiran va eh taman an. Ar eh taman ah nane. Sim taim na rong mi eh taman. Sim taim vata koup, eh, ian mi to, tete ser ra nemei se taman, simi una ah rong mi eh taman ah koup. Sim taim ta koup vekes, or alu, atur, am mi to tete ser ra nemei. Tete ser ra nemei, teme vorotan eh taman, ateh me ngini misana vien eh taman ta tomke tiri sin na ngini. Sien vata sa, eh taman, sibu ra ne mene, eh taman ako tere man sar nginonginou an sibu pouk boul ma sa nabaot mo an. Gita mon mo an, ate tere sien, sim unan mi to tara nemei, teme tir tete tolo tolo gie, nge tolotolo ra, tete ngo vaton misana vien eh taman tete tambere ngan, atete bur view, tete bur vies, vies, vies nge sasar nabaut an, siman sar ro sisiat nabaut, rumkin an sibu po logot. ian ken round nge rou tsur nabaot, ian ken round an ken round an a telekiran va ken vono ivi amon en, ken raun an a teleikiran va tobur beit muir ngei simi vono simi sana taim. Asin vatra veis an, ken vinets an ati vor ke, sim taem vata veis an, or sibu bienbien ta, ate sasar nambaut an ra, ati deri va mi meten as, mi meten as ati vor ve peukpeuk muir ngei i kiem, vati ti ros, ah titi vor ve sikesikei vatavatat sin ati teleikiran va akap! Eh taman ate kovoni simi korot malan ne, e tomoung ate beit simi vono ne. A tete mongos nge ngeng mo seou or tsanga bu tsintsiang nabaut simi vono ate deng mo seou. Atete vorve sikesikei nemei vatavatat nge nabaot sarasara bu bienbien ta nambaot, nge ngini bu suada kepneits an giet kap ko teleikiran. Shashar namei me bet simi wunoh or apangas bit an nambaut muan tito me bit maski ate me bit long taim sim muno santabi sharshar buan me kepnits nambaut muan simbu binginta simi munan taranamei temebit simimunan eh taman at tirus singas misnaven wat me tembring an sim wunoh oh taman sorken man puk kunkuno tara kop tara teresin me korat ivet tokup totir ian man sa plat an me tutoh or me toilong me tutoh eh ian mito ranmei timesa ranmei timesa tir meh ngou man kepdra gotunuk kepnits gete me tere sim taim ta ngou watokan enkoten un me man minda kon ba puk pindepinde or rice or misin kokou or puk sena tapiok an tame tir ningningni be mon en uhn me puk dan ate whis mon tan mewunoh wata kap me chiver amtots rumken simwunoh tara churan sim floor or sim misna buton gukuvin simi wanan en taman en lainim ngan eh three three n kirumken an sim wunoh man rochur Simiunah chorwowo <noise> asimitaim atepan <noise> areh firstpl mahn watwat da bu mune pon mutechar ate rong mei ate chorkop siwowos <noise> wunan tete wap da bu mehe simi wunoh wah gite pan. Chong kitilkran wah kap ate kapran neh gite pan ara em no mto ken sinavei akuvin ken bangah rait pasin beran me nututo na sanga vapda bu meneh churwowo sim 6 kilok sin wah ate moang ngaste ian areh mito tavapdano churwowo okay ian ken rowan kien i pon michur or mietah na ra moang ah ken moang an ah moang an ba titir ngen ah sap b a titir ngan an <noise> op an simiunan eh <noise> vei ehsi wah eh tranmei ngeh me sang ngen <noise> pureh an mito eh moy mongosan neh evuai ehsi ian at whis namei ah simtaim ate wisi changa kephits shen eh trow chok tam tir ipon ian mi rakraka ets tite row kopkop ngeh row was ngeh kop wasngan no wah kap ai taman mito tite panaineh eigiteh pure kongto ranmei tranmei teme check ngan mito shen wah takap ngan mito tite check nese mito. Check nehsi ra shin takap worotan eh tamat mito tuvet wata wodowodon palan shuri mito takap moang kelei or tawodon me ken to simunana ken banga to an nanei wititir ian start ian minutu to tilili ravit an te me lieng ou simunan eh taman oah nen uititir ai ian bumene shen wah gipure or gikap pure or arow rakat sika korat ate rah quie churwuwu ngaste towo pan ngaste churwowo ate wo whis ranmei vine simi wunoh am ma sharshar nambaut an nambaut nambaut morah me whis bit shin wah en taman wah me deri wahte whis bit eh taman tubur whis murngei